आइस्क्रिम गर्मीका मैना खाना छन् । घाम भयो भने गर्मी भयो भने पसिना आयो भने आइस्क्रिम खाना छन् । तर, आइस्क्रिम बनाउने पन छुट्टाइ छुट्टाइ तरिका हुना छन् । हामी आइस्क्रिम दुधको पनि खाना छौँ । तेसइ आइस मात्रै खाना छौँ । आइसईनो पानी हालिकन जमायो भने आइस बन्नो छ । आइसइनो अथवा पानीनो दुध हालिकन जमायो भने त्यो दुधवाला आइस्क्रिम हुन्छ । तर, हम्ले पान् दुधबिना पन आइस्क्रिम बनाउन सकिन्छ । कसरी भन्नाले सुरुमी पानी ल्याउनो पण्यो । अनि पानी ल्याइसकेपछि चिनि ल्याउनो पण्यो अथवा गुलियो चिज केइ छ भने त्यो ल्याउनु पण्यो । त्यो ल्याइसकेपछि तेल्लाइ एक भाणामा फिट्टो पण्यो । फिटेपछि तेल्लाइ घोल्लो पण्यो । घोलेपछि वाउँछि फ्रिजमी राख्दो पण्यो । फ्रिजमी राख्यो भने तेइ एक घण्टा दुइ घण्टा अथवा आध दिनभरि राखेर तेइलाई ठण्याउनो पण्यो । ठण्याएपछि आइस बन्नोछ । वाउँछि त्यो दुध हाल्या छ भने दुधवाला आइस्क्रिम हुन्छ । हाम्ले दुध हाल्या आच्छि भने त्यो दुधबिनाको आइस्क्रिम हुनो छ । दुध बिनाको आइस्क्रिम बनाउने भन्या यसरी नै हो । सुरुमा भाणो ल्याउनुपण्यो । भाणामी हम्ले आइस्क्रिमको आइटम पनि ल्याउनो पण्यो । केके हाल्ले हो ताइनो जसोइ हम्ले चिनी मात्रै हाल्ले हो भने चिनि ल्याउनो पण्यो । अथवा गुण ल्याउनो पण्यो । ठूणो ल्याउनुपण्यो । नानो एक आइस्क्रिमको जस्तो तान्नाइ लागि चुस्ताइ लागि त्यो ठूलो ल्याउनो पड्डो छ । वाउँछि ताइनो पानी हाल्लो पण्यो । मिक्स अरिकन वाउँछि तेइलाई फ्रिजमा राख्दियो भने त्यो एकदुइ घण्टापछि आइस्क्रिम बन्न छ ।